Koroki netai yaimache iun ngoroiki, imakeni sure korok ile kai kaicheng che chechapueni. Ko mokoi iwekchikei iun che tililen, ko tara kai peshe chetililen ak che chapuen. Ko taip ole kimwetisheni, ipi iping'et nekai ipi ipitach peek, itakchi peek karaisheki cheingen ile yame imwetishen kotaa koiroki iipu omo inyii pisen peekyeni aas akitou korok ii ipchei ipchei ingoroik ngoko ka chekai chelelachi inde tapani ngotko ka chetuen inde tapani, inde tapan ngo amuu. Chelelach ko mokoituiye ak chetuen amu muuch konam kokoi konam ko ko kowal kalait, ko itaunen chelelachi, kotai kainde omo inde inde chelelachi. Akititiny ititiny agoi agoi iker ile makomii makomii makotindae chafuk alak tukul amu, chelelach ko ngotko maiun kotililitu komie komuch koipun akot aibushek. Ah kotagotililitun inde pek ap aeng. akichurukta chok. agoi imaa amu matinye maa ituiye ngoroik chelelach ak ngoroik alak. kotokoitar imoe. Inde korok inde korok ngot ko ga muuch koo yai yai churuktai nepo somok, ana nepo an'gwan inde kot kowa star soft anda ko detol inde sugo sugo sugoi sugokai kon'guto nekeraran. Kotaa kaima chelelachi ipimaachini ole, ole ole tilil sikoo matkonam chapuk akotai kaitari inyi inyimwet anyun <hesitation> nini che ngotko ka chetuen ngotko ka chenyalilen, che blue imwet lakini ko matituiye, siko matko ko komatko kowal ko koek colait ake. Kotaa kai ko taa kainde kotaa kaiuni <hesitation> ichurukte korok mara maraa somok kioryoo aas komii kora, ko yaimwetishei komai pchee che cheuen ko ngotko jeketishek ana ko long'inik cheimuchi kee kebrashan. Soko matko sokotililituin kotai ibrashani ibrashanii akinde sapunii ako ko kotililitun komie kakotililitun ichurukte anyun sukoo. Uchurukte kwagenge agenge, akinde, akinde detal ichukai ana koo star soft, sikotililitun ngoroik kuuk. Baas akipemaa, lakini komatituiye ak chukalelach ipimaa ing kimasta nywani akikany anyun akoi kosaya.